Au hele au ua mesang a dari pad u'a o hataholi, au ua mesang selain au doing a pas pas au ua'a no au nanong a sibuk boema au harus hemat neu au sodang boema au harus leke au pengeluaran boema aubta bisa foya foya ho au bisa u'a selama faik esa.